الصراحه غالبا أكون متأخره لأن دايما أقول بنام خمس دقائق زياده و تنقلب ساعه بس صديقاتي مسودات علي وحاسبون لي وقت زياده في الموعد.